Kasi ap sapuniti ko keunekei kongeunekei sapuniti, ko karan sapunit komii amuu sapunit koni. Ista samisunto ing tuku chechang kou kele imache iunee ngoroik koek chapu ngoik kemwetee ingoroik, kostoo chapuki akostaiin sumut nini chappuk cheng'uu. Ayaa sapunit kora ko kiit netareti sapunit kokaran sapunit amuu akot yakimae keun tukuk, ko kookotilili sapuni sokolia sokosto chapuk cha kaka kayamchi sokokotililitu mm. So ko sapunit inyee kokaran amuu, sapunit ako yaimeche iwee sapari nguni itinye sapuniti. Komokoi iunkei bila sapuni amu ngiunkei metililitu. Sapunit ko karan amuu iunee porta ila akokaiun ingoroik kakuu kotilil. Konelachkei iegu chii. Karon akot ngimii kuni koketililitu ochei kelen chito uu koiunikei nee chichi, kokarani kotilil inyee, kotilil porta ako karan sapunit komie ing tukun chechang ee,